<hesitation> Raha hoe hampifanda- hampanilanja ny fiainana <hesitation> manokana mbany fiainana hoe ampiasana zany an, <hesitation> mila magnano <hesitation> emploi du temps zany, de rehefa vita le emploi du temps an de sy mila afangaronao zany hoe rehefa ampiasana anao de ny asa ifantohanao, rehefa mody avy ampiasana anao an de tapitra zany fiasana fa ny fiaignanao manokana momba ny magnodidina anao io zany tokony ifantohana bebe kokoa.